Nyaku mapipi mankrea dengen yoa dema keteles papi pian gaga ne nyaku jadi kesiang mapipi mangkria dengen menendom moloyang wo wotupipi tu papes-pes satuni pa pes-pes lako man kekuane tu'a mbaya unkotor ti'i nemoike pipikakokreani tu babisni tutu tureanta dowut wotu pasepulen no persepulen no u pipi'an yi ais wo tu papusan mengkele os pe'ne tu asia pardout ai capat dou kotor mostitu pipi anta meke bersih bersih meke piratu loyang ti pasepulan suateduh satu teduh moloyang ti tadudu berseih moromai ikatare woi ika dua woketedu te'i paimo sarayo tu bersih mo yetui sarah yo pini pi anyai ipenara-nara yo satu nemo iki sarai mekasa wotu mangemo wokaan tatun ma tu suiten man krean bowo tan pipian tatu krea dengen deri pe'ne tu bersih pekeko sego soan tatu pe'ne tu bersih e sebong welako witu pene tu mawow wai sedap tu wian kita jadi samapipi pei leken paileken setuna empe wona kena empe wutaka paye ketena wuta toyo Tu kusum pembele o peke kusu-kusun satu neke kusu-kusu mo biar wange tu wo bersimo o se'e bersih mo satu buti mo situ mendoei ta mendo balau tu realako belau pe'enen tu sepulen naitu adoh mena putih kena nge gaga dei-dei moderen nonin saski musti mapake mandengan biarange ma'ta pangongo enera sekupor ta dai mustin maket dengen ne deritunei tedo lakone tu ata mapipi ange kriadengen mange kipalelean manta masuk nae masuk nae loyang mange kipalelean palelean ti nampa-nampa nampa pes-pesan na batu witu sei rumai dout ai man pa paerlu todut saki palelean dakete rumai dout deri do yaa ima kemu aki tambu jadi tu sio rumai dout matu lepeng tape dout ti'i se-sedap rumai date rumai dout ralelean palelean ye'ai paku buangta lako seruwene mange mapipi pe'en ne'en tu pipian ekele os wotu bersih gaga wotu wiwirei tamo werei tatuwi tuumawireyan suwit telako kreamowo pe'en de'en masdo-sendou